Inyu ikôsna maok ma maén, u nlama net nkok. U pom wo. U pom wo. U see wo. U lek ndek i i to le hibôy hi hi nhôla we inyu iyoñ maok mu u nkok u. U ntiimba lo idilo di ba di n'noñ inyu ilo isee ki wo ni iyoñ maok.

Inyu ilamb kwem-malép, ba nket kwem. Ba tét nye. Ba tét nye a tomb. Ba tét nye i ntjobo a tomb longe. Ba ha nye ikédé hibee ni malép. A pél. Ba sebel, le makabô, le m'boñ ba kôbôl, ba leñ mu. Bi béhla ntôñ. Ba ha ndék bas. Bape ba yé ba ha minsôa inyu iboñ le a nek ndék. A tigil. Wee a m'bel.

Nson u man mulôm ikédé ndap-libii u yé le, a nlama toñ nkus inyu iniñis ndap-yéé-bôt. Hala wee a nlama joba le ndap yéé i mange bañ bijek. A nlama bôngôl bon béé. A nlama singe ñwaa wéé. A nlama gwés nye. A nlama gwés bon béé. A nlama joba le a ôñôl bo labga inyu iboñ le ba yél. A nlama joba le bon béé ba yila bôt yaani ni nomaa. Bok ba yiha nye.

Man Afrika a nkôhnaga bé kunde toy inyu le, di bénge kiki bo jam lo moni. Di m'bôñôl moni mi ba m'béñél i Mbenge inyu loñ i Kamerun. Moni mi di m'bôñôl mi nlôl i Mbenge. Hala wee kunde di nkôsnaga bé yo inyu le, inyu ikal le di yé kunde, i nsômbla le di bañak moni ñwés bésbomede mi di m'bôñôl. Inyu le moni mi nlama bés lôl bés mbok pe inyu iboñ le di bôñôl ñwo i loñ yés. Wee di ta bé kunde

Nseñ u likil mulôm a nti bakil béé indéé a nsômbôl bii muda, u yé le, a nlama yidis yidis imuda a m'bii. A nlama bé unda le a yé ikadal nunu muda. Inyu le u nlama bé yoñ iyañan yom ngi kunde. Jon i nsômbôla le a ti likil inyu iboñ le ba ti nye kunde le imuda nu a n'yila iwéé. Le minyégla mi imudaa nu, mi ba njul nwo i mbay yéé. Jon likil li yé nseñ.